Ɓìèmaŋjɛ̀wɛ̀ tii e nɛ̀ŋjeɛ̀ è jèìŋ diè sua è kpuumȧŋ kɔɔ wilɛ̀, diè sua e nɛ̀ŋjeɛ̀ è mɔɔnɛ̀ŋ kɔɔ wilɛ̀, è yaà sɔ̀ngɔ̀ sùȧ tìyèi, e bȧ guùŋ nɛ nȧŋ yaȧ e nɛ̀ŋjiɛ̀ sèè mùŋ jè niìŋ zimgbe e ɗeweɛ̀ sùȧ nȧŋ muŋ gò sopòò maiŋ yɛi jè, è mɔɔnɛ̀ŋ kɔɔ mɔ̀ɛ̀, soo e nɛ̀ŋjeɛ̀ muŋ fèiŋ guùŋ jè mȧȧŋ wò yilì, wo yilìɔ kanɔ̀ɔŋ kpɔ wò jè, wò kuwa wati wèè wo dȧngè nɛ̀ŋje lii, weètii e nɛ̀ŋje bi sèè maŋ woò mȧȧŋ muŋ jè niŋ, mùŋ ɓemȧŋ taìŋ ɗeweɛ̀ sua mùŋ jè niìŋ, ɓɔ̀ mùŋ jè guùŋ nɛ̀ŋjeɛ̀ maŋ guùŋ diȧ kile kile kile kile, mùŋ diȧ nɔŋ kile kile, èim fè maŋ geewù, mùŋ diȧ zimgbe bȧ niŋ yaȧo è fòùm suȧde. Kɛɛ sèè maŋ jè nɛ̀ŋje ɓɛ̀ɛ̀nɛŋ mɔ̀ɛ̀ è nyɛ̀nɛ̀ùm muŋ fè sààŋ, è nyɛ̀nɛ̀ùm maŋ dɛɛ̀, è nyɛ̀nɛ̀ùm maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kɔɔ gbȧi, kɛɛ maŋ nɔŋ jè nɛ̀ŋjeɛ̀ e mȧȧnyȧȧŋ, e nɛ̀ŋje lii donȧŋ mɔ̀ɔ̀nɛ̀ŋ kɔɔ mɔ̀ɛ̀ muŋ naȧŋ yɛ̀mɛ̀ kɔɔ kɛnɛ, yɛ̀ì kèè nɛ̀ŋje jèeɛ̀ yaȧ.